Sire negh iyal asikenegh bin ku edi mi akonom yah rolephiri oyah ro lephiri pho phon phon mi akonom bo moghni dien di mi ka toro emem lo bidi uniin imi idno pho di mia mi ra tu ko kiil kue otu ko kiil iduo taphtaph taphtaph ku mi amoogh dien mi amaghan bidi mi amaghan bidi mo kukukoku kuko iduon mi ra magh bidi iduoph pho bin mo ghiil kurotu b/kos olegheri ma adien pho ku adien di mi atughemiom bidi dien di mi atughemiom bidi abikenegh pho iphen pho bin ku elegheri mia bin oghigh abidi iphera naan imi b/kos mo dighi daadi anmuuny di mi ma mi amaar mi ango edien toro amem mi ango edien okiil miin imi ko kiil iduen ko kiil iduen taeph taeph taeph taeph ku okiil otu kiil iduo ku mi amagh dien pha abidi ku okiil otu loor ami ikparanaar imi oghiigh oba di mo mi dighi bo ni eteeny eyaal ro kiighan kenegh obo mi eyaal ro kiighan kenegh bo mi me kiigh kenegh phi ipe pho b/kos akenegh pho inaghanaan imi eleghi otu ibua ghan si kenegh phi phan pho mi abile aphan aghelom mi asighe ephen iyal pha bidi mi abile asighe ephen mem di miira ku epe aguugh pha ra pul bo mi abile phan aghi mem epe pho ku ebile khen mi elegheri otu ebile ilegheri imi mi abile aphan arighelom ephen mem di mi abile ra ti ghel asikenegh phi phen pho ilegheri imi bin di erl daadi ibam anmuuny di mi amaar ku abile ra konom Ku ibearaan ni iimi ageu ku edi ghi bo iyaar di ko kugh ku oba ruukuhna pho mi ughiigh ni iyal pho abu li mi asa your ohleom arusu pho ophon pho mi abem bo mo ubeeraan iimi ageu pho bin